घर साफ करवा में सबस बढ़िया चीज है जाड़ू। जैसा आपने देखा कि कोई भी कमरा में या मकान में या पे घर में। गंद की चाही रहे है जाला लागे रवे। तुने साफ करवा में सबसे बढ़िया चीज है जाड़ू। अब जाडु एक ऐसी चीजे जी के दौरा अपना गर की छोटी है छोटी गंदगी है कूड़ा है कचरा है साफ कर सकता है। <noise> तो यही कारण है इनकी की वजह से अपना झाड़ू उपयोग करनी चाहिए। अब झाड़ू से अपना कहीं है कि एक तो घर की गंदगी अच्छी तरीके से साप कर सका। अपने कमल में दर्द नहीं आया क्योंकि अपने बार-बार जुखना नहीं पड़ा। अगर वो कोई दूसरी चीज रहे वो तो अपने बार-बार नहीं के जुखना पड़ा। जाड़ों में ऐसा को काम नहीं रहे वो। लालारी जाड़ों से अपना जाला वाला और दिवारा विगरा भी साफ कर सका यह जड़ों से सपाहित करवाओं बहुत ही ज्यादा सहायता मिले।